कुकुरमा रे बिल्लामा मुइले झिक्कै झिक्कै फरक देख्याकी छु । किन भन्यापछी कुकुर भन्याको घरपरीवार मान्छेसंग बस्न्या एक जनावर हो जो घर बस्यापछी उनले एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई जसो स्याहार सुसार गद्दो छ त्यस्सै गर्याकी मुईले धेक्याकी छु । त्यसैगरी मासु झिक्कै मन पणाउदो छ कुकुर भन्यापछि तिनले व्याम पन गद्दो छ अज्याल त कुकुरले झिक्कै ठाँउ अनुसन्धान पन गर्याका हुदा छन् । किन भन्यापछि कुकर झिक्कै झिक्कै बाठो पन हुदो छ । त्यसैगरी कुकुरको शरीर एकदमै बल्यो हुदो छ भन्यापछि बिल्लो चाइ एक्लै बस्न मन पणाउदो छ । त्यल्ले कुकुरका जसरी मासु त खादाई खादैन दुध दहि मन पणाउदो छ भन्यापछि त्यइको शरीर हेद्दा खेरीपन कमजोर हुदो छ । त्यसैगरी बिल्लाले कुकुरले ज्या ज्या गद्दो छ त्यो गर्न सक्तैन् किनकी त्यो हेद्दाइ खेरी पन कमजोर ह्दो छ । सेवा सत्कार जसरी कुकुरले मालीकको गद्दो छ त्यसरी कुकुरले गर्न सक्तैन । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गद्दो छ कुकुरले चाइ । बिल्लो भन्याको कमजोर जसो लाग्दो छ । कम्लो हुदो छ त्यैको छाला भन्यापछि कुकुरको छाला पन छुट्टै बल्यो हुदो छ । खासगरी तिनु दुईले चाहि तिनका फरक फरक छुट्टा छुट्टै काम हुदाछन जसो चाई मुलाई लाग्दो छ ।